لو كان بإمكاني أكون طيغ يوم ويحد غاح اختار اكون نورس - لان النورس أول شي محبب من البشر ، دائما الناس اطعمو فعالاقل عالاقل القي اكل ،اذا ما القي اكل اغوح على اقغب جسغ يزتون منو الناس خبز اقعد اكل